איך רעד יעצט יידיש, פארוואס איך האב ליב צו רעדן יידיש איז ווייל <hesitation> ס'איז די ערשט- ס'איז מיין ערשטע שפראך וואס כ'האב געקענט, און ס'איז דא זייער א באנטש, זייער אסאך אויסדריקן וואס מ'קען נאר זאגן אין די שפראך וואס מיינען אזויווי ס'איז דא זייער א באנטש גוטע ווערטער וואס מ'קען גוט ניצן, און מ'קען עס נישט ניצ- זאגן, מ'קען עס נישט אזויווי איבערזאגן אין א אנדערע שפראך